Men velosipedda yurishni afzal ko'raman, chunki bu tezroq va qiziqarli harakatlanish usuli. Velosipedda yurish bilan atrofni o'rganish va jismoniy faollikni oshirish mumkin.